The most influential person in my life right now is my mother. Ley thing dah make ley oldma to be influential or to have control over me or to be able to be the big person dah I respect in my whole life, dah becor ley oldma is always there to give hope to me, my sisters and my brothers dem. Most especially, ley one dem where ley papay born by different women dem outside. Yeah, dah our ownlor trouble dem there, becor they can be sitting down be thinking because their ownlor ma dem wor nah in ley house before ley papay die, so they can be thinking say maybe there was some things dem ley papay left behind dah my oldma maybe can take and give it to us. Those kinda things dem they can thinking one way, so ley oldma can help advise them, talk to them and make them to change, yeah to change in their way of talking, their way of behaving and their attitude dem so all dah one ley old can talk about it. Yeah it make it influential, so it help for us to know our wrong doing and our next plan of action What we suppose to do to remain united as one family to be able to push ley same thing wer ley papay was pushing so dah ley future will be very good for everybody and that together we can have a better larger family without confusion so dah some of ley things dem ley oldma can talk and at ley same time some times when we jam she can help buy ley children one or two for school, so she have been very good from ley beginning up to now, becor ley papay pah it nah there, yeah he died ever since.